ah zaho aloha mbo tsy nahita mivanta hoe ino ah vonikazo mety mana an'ireny lokona arc en ciel regny. Faaa gny hitako aloha tamina documentera, misy ah gn'antsoina hoe ah rose arc en ciel zay, ahitava loko tsikiraidraiky, loko avy amina arc en ciel regny aby da mazava hoazy zay mahatonga gn'agnarany atao hoe rose arc en ciel satria ahitava any ze loko hita amy arc en ciel egny regny zay.